जख तक खाणों खाणें बात चिस मैं एक टाइमो खाणो दस से पंद्रह मिनट मां खतम कर द्योंदू। चाहे स्वो सुबेरो खाणो चि, चाहे द्वफरो चि, चाहे स्वो साम बगतो चि, चाहे रातो चि। मैं दस से पंद्रह मिनट मां खाणों खतम करि ही द्योंदू। अर जख तक आप हफ्ते बात छिन कना, त यन लगै द्यावा कि द्वी सौ मिनट से ज्यादा यो हफ्ता मां, मैं खाणों खाण मां लगे ही द्योंदू व्होलु। इथ्या छें चि हिसाब किताब।